það er fátt þjóðlegra en íslenska lopapeysan við ætlum að fjalla hér á eftir um stúdíu rannsókn á íslensku lopapeysunni hvaðan hún kemur og og hvað þetta

eiginlega er þetta er þetta er eiginlega stórmerkilegt fyrirbæri við fjöllum um sögu Mið Austurlanda nýja bók eftir Magnús Bernharðsson prófessor í Bandaríkjunum bók sem gefur mjög heillega úttekt af því sem hefur gerst síðustu ja hundrað árin rúmlega í lok þáttar fjöllum við svo um um skáldið Jóhann Gunnar Sigurðsson en dó aðeins tuttugu og fjögurra ára úr berklum þau eru hjá mér Sigurður Valgeirsson og Kolbrún Bergþórsdóttir við ætlum að fjalla hér um þrjár bækur fyrst er bók þetta er endurútgáfa ansi lagleg endurútgáfa frá Forlaginu

á bók eftir Elínborgu Lárusdóttur

hún er nú flestum gleymd Elínborg en hún skrifaði Hólmfríðar Hjartarson sem er kona

nokkuð hrikalegar frásagnir af uppeldi í sveit aldar mig minnir að hún sé fædd átján hundruð og sjötíu móðir hennar verður að gefa hana frá sér og í æsku flakkar hún á milli bæja og

er lamin hún þarf að vinna það er þvílík

eiginlega skelfilegast að hún er yfirleitt svöng allan tímann það eru hræðilegar lýsingar þarna á hungri reyndar er Hólmfríður hún er ekki mjög opinská með tilfinningar sínar

hún er af kynslóð sem er ekki að kvarta og kveina en það að það er ekkert verið að dýpka eða mér sýnist að vísu að flestir hafi

verið svangir á þessum tíma

ég veit það nú ekki ég var að velta fyrir mér já mig langar til að taka undir þetta er mjög skemmtileg útgáfa

manni finnst eins og maður sé kominn bókinni og kemst nær fjölskyldunni svo eru frábærar þessar myndir þar sem allir er grafalvarlegir eins og tilheyrði á þessum tíma já hönnunin á þessari bók finnst mér ákaflega smekkleg látlaus stílhrein og svo er þessi bók ekki bara saga Hólmfríðar heldur er líka svona mikið af þjóðlegum fróðleik sem að maður verður svo hrifinn af með aldrinum

klæði og matur og hvað maður fékk að borða sem var nú ekki mikið nema kannski á jólunum það var eitt sem ég hugsa þegar ég les bækur frá þessum tíma sem er nú ekki svo langt í burtu hvað hefði orðið um okkur til dæmis þrjú ef að við hefðum farið vandalaus og bláfátæk inn í svipaðar aðstæður hefði maður bara drepist úr næstu pest eða maður hefði líklega verið alveg ódugandi ég hef svona grun um það ég hef aðeins grun um það líka ekki neitt neitt í sambandi við búskap maður

nógu góður til að sem vinnumann ég veit það

þetta er mjög áhrifamikil bók í forminu er hún afskaplega sundurlaus vegna þess að allt í einu koma heilir kaflar bara um ekkert að velta sér upp úr því sérstaklega frásögnin af systkinunum en það verður að segjast eins og er að eftir að Hólmfríður giftist þá dalar bókin mjög en sem betur fer þá er nú ekki mjög mikið eftir og þá er pínulítið eins og Elínborg sjálf missi áhugann hún segir sko já það er nú til ævisaga mannsins hennar þannig að ég ætla ekkert að segja ykkur frá því hvað gerðist þarna lesið bara þá bók hún vísar í þá sögu hún vísar út úr þessari sögu í næstu sögu

er magnað líka hvað hún kemur óskemmd út úr þessu erfiða lífi og nýtur hamingju sérstaklega í Noregi og Danmörku

er svolítið sjónvarp þess tíma

aftur í öllum svona bókum þetta er helsta skemmtunin að segja sögur

er alveg makalaust við hefðum kannski átt að verða flakkarar ef hann getur verið stoltur af því Jónína Leósdóttir þetta er þriðja bókin eftir Jónínu bækurnar um Eddu sem að leysir gátur í Vesturbæ

Reykjavíkur aðallega og og er svona kona komin á efri ár en býsna keik í í kollinum og ætlar ekki að láta sér leiðast nei og er forvitin og mjög

skemmtileg skemmtileg persóna þetta byrjar á því að það er einhver athafnamaður sem er

honum er skutlað fram af blokkinni þar sem hún býr svo gerist það jafnhliða kveikir í íbúðinni sinni og er í hálfgerðu losti hún er svona í því að reyna að finna út úr þessu mér finnst mjög gaman að lesa um ellilífeyrisþega sextíu og sjö ára gamla konu og það er ekkert verið að fjalla um að hún sé tæp til heilsunnar

hún fer í sund og labbar og hjólar og er mjög virk og maður þekkir alveg þessa

til í að biðja mann um óendanlega marga greiða og líka til í að gera óendanlega marga greiða á móti mér finnst

Jónína alveg vera búin að ná þessari manneskju í þessari bók manni er eiginlega alveg sama svo sem hvernig þetta leysist

það er bara svo gaman að fylgjast með henni og hún er svo fullkomlega rétt í öllum smáatriðum til dæmis hún er með

óvelkomni maðurinn heitir bókin já það er aðalpersónan sem heldur þessu öllu uppi ég er dálítið sammála að þessar sögur sjálfar þær eru ekkert svo manni já manni líður vel sko en svo er sterkur réttlætistónn í þessari

mér finnst að Jónína verði pínulítið að passa sig á því að hafa hann ekki of sterkan þá er dálítið eins og sé verið að messa móralskt yfir manni en hún er að fjalla um ákveðna hluti eins og ofbeldi gegn konum og hvernig hvernig farið er með en mér finnst til dæmis varðandi erlenda verkafólkið að hún fari nú ágætlega með það sko það er alla vega nógu brýnt málefni já

draga fjöður yfir það svo er það hér spennusaga eftir

hann birtist náttúrulega oft í sjónvarpi landsmanna

og í fjölmiðlum þar sem hann fjallar um alþjóðastjórnmál og hans sérgrein er svona popúlismi og uppgangur popúlisma í Evrópu aðallega er hann eiginlega að setja þessi fræði pínulítið í svona flokkar ná náttúrulega ekki langt nema þeir hafi einhverja í

hann teiknar upp þessar ytri aðstæður sem þarf virkilega nái nái fótfestu bæði bæði náttúrulega bæði náttúrulega hryðjuverkið og svo þessi sjarmör svo er lýst hans óvönduðu meðulum til þess bæði hvernig hann hefur

áhrif á umræðuna það er

sko skoðun svona og er hægt að nota og er örugglega verið að nota á fullu í dag ég var aðeins tæpur á því að það eru og það verður svona pínulítið bara maður er aðeins kominn inn í inn í fyrirlesturinn hjá honum þetta dettur þetta dettur ofan í smá kennslustund

þetta er samt merkileg tilraun hugsa er ég að gera of miklar kröfur til þessa sem reyfara af því hann er vísindamaður sko

ómerkilegur reyfari en það má alveg hafa gaman af honum og það er ýmislegt í honum

ef maður les þetta ómerkilegur

bara hversdagslegur reyfari

já já já þú mátt alveg nota orðið

þetta er bara svona ekkert til þess að muna sumt finnst manni illa standast svona skoðun eða vera í það

en það sem hann gerir gerir vel er til dæmis að hann hefur þekkingu á fjölmiðlum hann hefur mætt í fjölmiðla og lýsir því þegar kennarinn mætir og fer í græna herbergið og lýsir fréttamönnum og öðru slíku og hann fylgist vel með þjóðfélagsumræðunni og þarna þekkti maður umræður úr símatíma útvarps Sögu og á einum stað fannst mér ég heyra í Hannesi Hólmsteini mjög víða þetta gerir hann skemmtilega sko það er mjög flókið mál að setja það eru ákveðnir hlutir þarna sem ég hafði gaman af ég veit ekki hvort hann ætlaðist til þess að maður hefði gaman af því hvernig hann lokar bókinni en þar má eiginlega segja að fræðimaðurinn í þessari bók minnir mjög á Eirík Bergmann og maður er alltaf með Eirík Bergmann í huga svo

hann tortími sjálfum sér ég hafði ofslega gaman af því mér fannst það sniðugt ég er ekki viss um að Eiríkur Bergmann hafi ætlast til þess að maður skemmti sér hvernig hann lokar bókinni en ég hafði mjög gaman af því þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér á þessum vettvangi lopapeysan Íslenska lopapeysan saga hennar uppruni og hönnun eftir Ásdísi

Ásdís Íslenska lopapeysan uppruni saga og hönnun þetta er stórglæsileg bók menn hafa velt fyrir sér mikið hvaðan hún er eiginlega komin þessi peysa

hún á sér náttúrulega

fremst í íslenskri og það að prjónið hafi alltaf verið mikilvæg það má ekki gleyma því að lopinn kemur fram í sem að voru stofnaðar undir lok nítjándu aldar síðan er það náttúrulega bara þörfin ég meina peysan er náttúrulega gríðarlega mikilvæg á þessum tíma sem á lopapeysan líka rætur í gömlum

og það var nýttur lopinn strengur ef svo má segja þetta er ekki spunnið band og er eiginlega svona ófullunnin afurð þetta er sem sagt ferli frá

yfir í spuna og við finnum það náttúrulega samskonar ferli í í handverkinu það að það er að draga úr kömbunum

þannig að úr verði lengja til þess að spinna síðan úr þannig að hún á þarna ýmislegt í bakgrunninum en síðan náttúrulega kemur til munsturgerðin af því það er náttúrulega munstrið sem er mest aðlaðandi við lopapeysuna og svo náttúrulega

sjálfu sér við eigum nefnilega töluvert mikla

í gömlum sem voru náttúrulega kannski fyrst og fremst hugsaðar fyrir útsaum og vefnað en allt getur þetta ef þetta er á á reitum eða svona rúðum

að þá hentar það líka fyrir prjón einn kostur við lopapeysuna hún er náttúrulega hlý og skjólgóð en það er hægt að prjóna hana mjög hratt já það er eðli

og lopinn er náttúrulega miklu hlýrri

og það var náttúrulega séð fljótlega að þetta væri mun hlýrri peysur sem voru prjónaðar úr lopa heldur en úr spunnu bandi og þegar var verið að prjóna úr

að vera að minnsta kosti tvöfaldur þrefaldur eða jafnvel fjórfaldur og þá þurfti náttúrulega líka dálítið grófa prjóna þannig að góð

getur prjónað peysu á mjög skömmum tíma já það er eiginlega eitt svona skráð heimsmet vegna þess að Tom

tók hann með

sér tvær dálítið góðar til Bandaríkjanna og fór með þær svona rúntinn í þessar búðir

þar sem hann var að selja peysurnar og lét þær prjóna og þar er sem sagt í einu tilfelli skráð met og hún var sex klukkutíma og rúmlega þrjátíu mínútur að prjóna eina peysu það er mjög í bókinni þinni af Jóni Engilberts listamanni já

líka þar er náttúrulega enginn hringlaga bekkur eða neitt svoleiðis en hún er og hefur þá verið fljótprjónuð og hún tengist kannski líka svolítið þessari mýtu um peysur sem hafa verið kallaðar Íslander svo erum við til dæmis líka með mynd af Auði Laxness og dætrum hennar og þar erum við komin með þetta hringmunstur sem við þekkjum þetta sem að stundum er nú kallað grænlenska munstur en það hefur eiginlega tvenns konar merkingu annars vegar það að við erum farin að prjóna svona peysur með þessum munstrum þegar í lok fjórða áratugarins og í byrjun þess fimmta meðal annars virðist vera vegna þess að okkur var dálítið ruglað saman við við þessa mýtu um þannig að það var eftirspurn eftir þessu útliti héðan það voru að koma hér ferðamenn og svo

mikið náttúrulega af hermönnum í seinni heimsstyrjöldinni sem voru að senda minjagripi erlendis stundum fannst manni í gamla daga að peysurnar væru of þykkar hlýjar og svo stingju þær hefur þetta breyst

venjast peysunni hún mótar sig dálítið það er líka kostur

mótar sig dálítið eftir því eftir því lengur sem maður er í henni þá er hún orðin mjög fín og bara smellpassar á mann en

klæðast peysunni vegna þess að hún er létt og þjál og svona gefur vel eftir og prjónið hentar vel en okkur finnst líka bara gaman að halda í þessa hefð og erum stolt

af þessari peysu virkilega þjóðin bara öll sameinuð í því en þessi lopaiðnaður hann var mjög stór hérna á tíma já þetta verður alveg gríðarlegur iðnaður og það er eiginlega bara hvert bæjarfélag á landinu hafði eitthvað með þetta að gera það voru annað hvort prjónastofur eða konur að

peysur og þetta var mikið líf og mikið ævintýri sem fylgdi þessu svo fór þetta í rauninni allt á hausinn já fór meira og minna

en þetta var

já það var náttúrulega líka að ef unga fólkið var hrifið að þá væri líklegra að þarna voru stofnuð í kringum þennan iðnað og

erlendis og vinsælar sýningar til dæmis á Loftleiðum og fleira þannig að það hafði líka rosalega mikið að segja að koma þessari flottu vöru á markað að hengja hana á eitthvað flott fólk ekki bara á herðatré heldur líka bara svona lifandi peysa en hver er staða

þessi hefðbundna lopapeysa er þessi með hringlaga bekknum en það hafa verið að koma síðustu árin ýmis konar afbrigði af því og útlit peysunnar sem sagt sniðið hefur verið svolítið tengt kannski tísku og tíðaranda líka en á sama tíma er ferðamannastraumurinn að aukast þannig að þeir vilja kaupa þessa hefðbundu í sauðalitunum og það þannig að það þarf líka að anna því aftur á móti eigum við ekki kannski þennan fjölda af heimavinnandi húsmæðrum sem sáu um þetta á sínum tíma og þessi stóru fyrirtæki núna

eða verslunarfyrirtæki sem eru að selja útivistarfatnað íslenskan og lopapeysan fylgir þar með að þeir kannski anna ekki þessari eftirspurn þannig að ég mundi segja kannski

í dag að við þurfum bara að taka næsta skref í þessari peysu við þurfum að lyfta henni upp á hærri stall og við þurfum að gefa eitthvað þarna í sambandi við sem er náttúrulega mesta áhyggjuefni núna það

að fá hana í gegn en það er ekki nóg að tengja það bara við að það séu íslenskar

heldur ef það er vitað þá þarf það líka að koma fram

sagt verið að prjóna lopapeysur víðar en á Íslandi já íslenskar sem eru svo seldar hér já þetta er erfið umræða það verður alveg að segjast eins og er ég held að það sé kannski helsta ástæðan fyrir því að ég skrifa þessa bók og fer í þessa rannsókn að það er að staðfesta það að íslenska lopapeysan sé íslensk til þess að við getum tekið næsta skref mið Austurlönd fortíð nútíð og framtíð þetta er ný bók eftir Magnús Þorkel Bernharðsson prófessor í sögu Mið Austurlanda í Bandaríkjunum og reyndar

ertu líka með stöðu hérna við Háskólann en Magnús þú ert að rekja sögu Mið Austurlanda á tuttugustu öld aðallega og fram á staður þar sem hefur verið mikill óstöðugleiki og það er mikið ofbeldi þú byrjar á arabíska vorinu en heldur áfram og rekur þig í gegnum þetta þetta verður nánast eins og svolítil spennusaga ég hugsaði bókina eins og þetta væri inngangsnámskeið sem ég hef kennt mörgum sinnum þannig að

að byrja að kenna byrjarðu stundum í núinu og

gerast í dag og útskýrir

aftur til að útskýra hvernig þessir hlutir hafa þróast og þetta sé ekki nein tilviljun að þetta sé að gerast og þessi átök eru að magnast og við erum komin á þetta skeið núna þess vegna er byrjað á deginum í dag að það virðist eins og öll Mið Austurlönd

og átökin eru svo gífurleg þannig að ég er að reyna að útskýra hvernig hefur komið til þessarar mjög alvarlegu stöðu sem þarna er sko þú byrjar á það

yfir eiginlega allt svæðið fram í fyrri heimsstyrjöld vanmetum mjög þá sögu og þetta var fimm hundruð

koma þjóðríkin inn þarna eftir heimsstyrjöldina fyrri sem sáu öll hag sinn í því að gera lítið úr sögu Ósmanska kerfisins en náttúrulega þessi hefð þessi saga gufar ekki bara upp við verðum að taka alvarlega það sem gerðist og þessi hugmynd sem var á þessum tíma að að vera með svona víðfeðmt landsvæði þar sem er svona fjölmenning við lýði og alls konar hópar búa saman síðan kemur öðruvísi boðskap og öðruvísi skipulag heldur en var hvernig þessi ríki voru mörkuð og

þú segir frá því í kafla sem heitir hiksti

sennilega er þetta ekki sönn saga en hún gæti verið sönn og það er kannski til marks um það hversu tilviljunarkennt

þetta ferli var já að Churchill hafi hikstað og Jórdaníu óvart að hann hafi fengið sér mjög góðan hádegisverð og eitthvað neðan í því smávegis og þess vegna eru þessar beinu línur

þær en þessi landamæri sem eru þarna á svæðinu

tengjast náttúrulega mjög hagsmunabaráttu Breta og Frakka á þessum tímum sem voru og landamærin eru teiknuð út frá

er náttúrulega rosalegt að lesa um undirferli Frakka og aðallega Breta og svo Frakka líka

þetta var nútíminn svona ætlum við að gera þetta núna og við ætlum að búa til þessi lönd í krafti

svona alþjóðleg stofnun í gegnum það ætlum

tryggja það að þarna verði ákveðin ríkisstjórn mynduð og ákveðnir aðilar sem eru að stjórna þessum löndum en í raun

voru þeir bara til þess að tryggja það að hagsmunum þeirra yrði þjónað þannig að þetta var sjálfsögð hagsmunapólitík sem þeir voru að stunda svo er mjög merkilegt þessi þróun við erum með þessi gömlu svæði þarna Egyptaland Líbanon Sýrland en í rauninni má segja að í gegnum olíuna sé kannski þungamiðja svæðisins og völdin hafa færst til frá þessum gömlu

fer mjög í taugarnar á þessum gömlu menningarríkjum að allt í einu er komið þetta nýríka fólk þarna fyrir sunnan í þvílík auðævi bara á einni nóttu og þetta hefur skapað ákveðið stress í samfélaginu og og hefur kannski

leitt til þess að efnahagskerfið hefur þróast á mjög einhæfan hátt sem hefur leitt til þess að það verður til þarna valdaelíta sem veit ekki lifir kannski lífinu svolítið eftir því en á sama tíma eru að réttlæta sjálfan sig út frá einhverjum gamaldags klassískum og íhaldssömum stefnumálum af því þeir þeir eru svo í í baráttu við þessi auðævi og þess vegna eru þeir oft að hengja sig í þessa íhaldssemi

að réttlæta það sem þeir eru að gera eins og með

sem reyndar er gamall þar og þú rekur sögu

wahabismans í Sádi Arabíu nákvæmlega þetta er mjög svona sérstakt hjónaband nútímans og þessarar klassísku íhaldssömu trúarlegu stefnu sem sem sem þarna kom Sádi Arabía er kannski bara klassískt dæmi um það síðan fjalla ég líka um hvers konar þjóðríki þetta eru þetta eru bara eins og fjölskyldufyrirtæki og hvernig hvernig þeir flytja inn vinnuafl og hvernig þetta fólk sem býr á þessum slóðum sem

vinnur flest störf hafa í raun og veru engin réttindi þetta er bara eins og nútíma þrældómur en þau eru mjög ánægð með þessa þróun að þau séu komin á það stig að geta ráðið hvern sem er til þess að vinna sína vinnu áttatíu og fimm prósent íbúa Katar

lagaleg staða þeirra er nánast engin samband Bandaríkjanna og Sádi Arabíu það nær svona langt aftur þetta er gömul vinátta rosalega miklir hagsmunir já og Bandaríkjamenn Bandaríkjamenn kannski nutu góðs af því að þeir voru ekki Bretar eða Frakkar þannig að

gömlu

töldu að Bandaríkjamenn væru aðeins öðruvísi en Bretar og Frakkar og þess vegna vildu þeir semja við þá og þetta var þvílíkt verðmætur samningur sem var samþykktur þarna akkúrat í lok verðmæti samningsins og verðmæti þessa sambands er þannig að hvorugir þora eða treysta sér

bara svo mikið í húfi að gera neitt til þess að stuða hinn aðilann þannig að þetta hefur verið sérstaklega gjöfult samband

með sitt mikla peningamagn kaupa þekkingu og vopn frá Bandaríkjamönnum þeir eru að niðurgreiða stóran hluta iðnaðarins í Bandaríkjunum og þegar Trump var nýkjörinn

forseti fyrsta ríkið sem hann heimsótti erlendis var

og eitt eru frá Sádi Arabíu nákvæmlega þetta er með ólíkindum þá ráðast þeir á Afganistan og síðan Írak já og eru ekkert að spá í Sádi Arabíu neitt og eru ekkert

mannréttindin sem eru í Sádi Arabíu og hvernig staða kvenna er í Sádi Arabíu

Bandaríkjamenn eru ekkert að gagnrýna þetta opinberlega vegna þú lýsir því þarna og ég man eftir að þú varst í viðtölum hjá mér að þú varst á sínum tíma að vara við Íraksstríðinu og og þú segir frá því þarna og

þú fórst á fundi og það var ekki tekið mark á þér og og meira að segja fékkstu tilboð um að vera keyptur fyrstu aldar ef maður skoðar kostnaðurinn og afleiðingar af þessu að þessi ákvörðun sem var tekin af örfáum einstaklingum og hvað hún var tekin hratt og hvað

þetta var þvílíkt klúður ég kannski sé eftir því eftir á að ég hafi ekki beitt mér ekki það að ég hafi getað gert neitt en við sem vorum í þessum bransa við vorum eiginlega valdalítil gagnvart þeim sem voru valdamiklir og voru búnir að taka þessa ákvörðun það var svo mikið í húfi efnahagslega séð og svona eftir á að hyggja hvað hefði maður getað gert meira

og náttúrulega búin að vera þarna styrjöld síðan meira eða minna já og ekki bara í Írak heldur hefur þetta breiðst út eins og núna

af stríðinu í Írak síðan má velta fyrir sér að hversu miklu leyti ástandið í Líbíu og Jemen

tengist þessu máli líka segðu mér þú segir eiginlega fullum fetum að Palestínumenn séu búnir að tapa í Ísrael að

hafi lotið í lægra haldi

maður verði bara að horfa í þá staðreynd ég er ekkert endilega ánægður með þessa niðurstöðu en við höfum kannski haldið of lengi í þessa tveggja ríkja lausn og í eitthvað friðarferli en Ísraelar virðast ekki hafa neinn áhuga á því og eru ef þú bara skoðar dags daglega breytingarnar á landsvæðinu og ítökin sem Ísraelar

með þá sér maður ekkert eins og það sé eitthvað afturkræft í eitthvað ástand sem var nítján hundruð sextíu

að að hversu miklu leyti þarf að gefa þetta gamla friðarferli upp á bátinn og einbeita sér að einhverju nýju af því eins og eins og þetta er er þá lítur þessa alls ekki vel út fyrir Palestínumenn svo við lokum þessu það er þarna gríðarlegur ófriður á þessu svæði og partur af því hefur verið þessi uppgangur íslamismans og hann er eiginlega tvíþættur það er þetta í kringum Al Kaída og hugmyndafræðina sem er á bak við

það sjáum við það einhvern tímann minnka

ungu fólki þarna ungt fólk atvinnulaust

verður órói þarna í framtíðinni því miður virðist það vera svo þessar þessar tvær stefnur sem þú ert að nefna bæði Írans útgáfan og síðan farið að draga svolítið í dilka í kringum það þessi spenna sem við erum að sjá víðsvegar er að einhverju leyti bundin við þessar ólíku áherslur og þess háttar þessi þessi hugmyndafræði

fyrir ýmsa aðila og þetta er ákveðin útgönguleið útgönguleið og líka hún veitir ákveðnum aðilum tilgang en í vel flestum tilfellum er hún að veita þeim sem eru valdamiklir svona réttlætingu á aðgerðum þeirra þannig að mér sýnist ekki að það séu nein nein lok á þessu tímabili við erum komin á þetta stig að

bara stjórnlaust svæði þar sem hundrað milljónir manns stjórnleysi og þessar stanslausu krísur sem þarna eru arabíska vorið lagaði þetta ekki Magnús þetta er stórmerkileg bók og ég mæli

mæli sterklega með henni sem bara

varðandi stjórnmál í samtímanum og á tuttugustu öld

fyrir að koma í þáttinn við skulum fara vestur á Snæfellsnes og fræðast um Jóhann Gunnar Sigurðsson við ætlum að fjalla um skáld sem átti stutta og sorglega ævi og ljóð sem skera í hjartað vegna söknuðar og

trega Jóhann Gunnar Sigurðsson fæddist hér í átján hundruð áttatíu og tvö foreldrar hans Sigurður Sigurðsson og Guðríður Jónasdóttur bjuggu hérna og líka á Svarfhóli hér í grenndinni þau höfðu eignast fimm börn en ekkert þeirra lifði Hannes Pétursson segir frá því í bókinni fjögur ljóðskáld að

og Sigurður hafi aldrei átt nema eitt barn á lífi í einu hörmuleg sorg hefur verið kveðin að þessum hjónum og Jóhann var eina barnið á bænum það er sagt að hann hafi farið einförum og lifað í sínum eigin heimi hann var heldur ekki hraustur heldur veill fyrir

brjósti og

og hann minntist þeirra með hlýhug mín var aldrei stór og ekki er ég þar um fróður en getinn er ég af góðum dreng og átti ég móður en um sveitina sína hér á Snæfellsnesi orti hann en um sveitina sína hér á Snæfellsnesi orti hann á þessum árum var farsótt við Þingholtsstræti sjúkrahúsið í Reykjavík það er stundum talað um skáldin og Jóhann var eitt af þeim í hugmyndum okkar um þennan tíma umlykur berklana ákveðin bókmenntaleg rómantík það hefur verið sagt að þeir sem þjáðust af sjúkdómnum hafi fengið aukið næmi en þetta var hræðilegur

sjúkdómur sem hrifsaði burt ungt fólk í blóma lífsins og sumir máttu lifa lengi við þá vissu að þeir væru að kveðja Jóhann Gunnar þótti efnilegur ungur maður honum var komið til mennta í lærða skólanum í Reykjavík sem var alls ekki sjálfsagt fyrir pilt úr hans stétt hann naut álits meðal samnemenda sína og var forseti framtíðarinnar hann tók stúdentspróf árið nítján hundruð og fjögur en stuttu áður veiktist hann fyrst úr berklum hann fór í prestaskólann tók próf í heimspeki en síðla árs nítján hundruð og fimm veiktist hann aftur hann lagðist banaleguna og dó á vordegi árið nítján hundruð og sex Jóhann Gunnar er grafinn hérna í gamla kirkjugarðinum í Reykjavík á ekki amalegum stað hann er við hliðina á sjálfum Sigurði Breiðfjörð óvíða í garðinum liggja skáldin þéttar saman en hérna Hannes Pétursson valdi kvæði eftir Jóhann í bók sem nefnist fjögur ljóðskáld þetta eru skáld sem teljast

voru að komast til þroska í byrjun tuttugustu aldarinnar í kvæðum þeirra er að finna ákafar tilfinningar og það vantar ekki þunglyndið heldur þarna eru þeir líka Jónas Guðlaugsson sem auk þess að vera skáld var blaðamaður og baráttumaður og var rekinn úr Menntaskólanum leikskáldið Jóhann Sigurjónsson sem orti bikarinn og sorg og Sigurður Sigurðsson frá Arnarholti sem orti í dag er ég ríkur allir dóu þeir ungir nema Sigurður Jóhann Gunnar var aðeins tuttugu og fjögurra ára þegar hann dó verk hans rúmast í þessari litlu bók þetta eru kvæði og sögur eðlilega einkennir nálægðin við dauðann skáldskap hans og ástin sem þessi ungi maður fékk ekki að njóta stundum brýst þetta fram í beiskju og ótta eins og í kvæðinu óráði þar er stúlkan sem hann ávarpar sem Huldu í blíðari kvæðum sínum orðin

og söknuður hann teygir sig eftir þeirri litlu fegurð sem hann fær notið þessi fátæki sveitapiltur sem kom af Snæfellsnesi suður til Reykjavíkur og endaði kornungur á þessari litlu torfu við Suðurgötuna

efni í stórskáld og mikill missir að honum ég elskaði lífið og ljósið og ylinn nú liggur það grafið í djúpa hylinn og vonirnar mínar sem voru fleygar sumar dánar en sumar